Yoornugol ina walla no feewi ngam mooftude ñaamri. Sa ƴeewi wayno gerte en, gawri en fof maa yoorne nde moofte. Ngati so yoornaama, yaawataa ufde. Kono so yoornaaka tan, ndiyam ɗam ina hen, fof ufan.